जे तिअ नोवेम्बेर् म मोनोलो एहे, ते तिअ मोनोलो एतो अहेजे नोवेम्बेर् म अतो <hesitation> एत उन्सो बोहुत् बेसि उत्कोबोर्। उत्कोबोर् म होइ बोलि मोनोलो एहे। हु बेसि उत्कोब् होइ, दिवलि होइ, कलि पुज होइ, दिवलि फत्क फोतै। फत्क फोतुअ <hesitation> होब्दोबु मोनोलो एहे। अरो फत्क दिसोबु मोनोलो एहे। तेसो मितै, दिवलि मितै, मितै दिअ, मितै बेलेकोले दिअ, मितै खुअ। हिकिनि मोनोलो एहे। अरो रक् होइ, <hesitation> नोवेम्बेर् म अतो <hesitation> रक् पते। रक् होइ, <hesitation> किस्नो जन्म पोर, जन्म पोर दन्गोर् लोइके। हिकिनि दिसोबु मोनोलो एहे। अरो नोवेम्बेर् म अतो खु बेसि थन्द पोरे। थन्द, थन्द हुमै, थन्द होइ।